Ome, lo primeru es echal las múas. I tamién me llevava hatu pa andal a gustu, hatu quiu izil pos las cosas de corrienti. Alogu tamién una çamarra pa si refresca la orilla. El passaporti, qu'essu nunca se sabi, enque sea Uropa. I una guía, los avíus d'igieni pressonal, i tamién perrinas sueltas, en eurus, qu'essu siempri va bien tamién. Tamién pueis entral un izionariu de francés pa si t'arrochas col francés.